Tundõq mängväq inemiisi otsussidõ langõtamisõl väega suurt <hesitation> rolli ja ku sa olõtki määntsehki äreväh <hesitation> hetkeh, sis sino otsusõq võivaq tuu poolõst väega mõotõt ollaq.